من خلال المشاركة في النشاطات الاجتماعية، مثلًا انضممت لفرق رياضية ومجموعات تطوعية، كمان كنت أبحث عن الفعاليات المحلية مثل الأسواق والمهرجانات واستخدمت تطبيقات اجتماعية عشان ألتجي بأشخاص يشاركوني نفس الاهتمامات، <hesitation> وما إنسى أزور المقاهي والمطاعم المحلية.